Ra-ra nax ni na ngi na ndrax gi chi, lim gy, un th ni la pomelo, gulá toronja-toronja ni pues-pues xilani nú, pues casi ni ga zy xila ni nú th’ni, pues ni ga zy run’ve, ni maru chiglaza ná ndrax gy cun mandarin za na, mandarin un ga mandarin, mandarin ra nii maru, maru run’ve nu chi ni mru rchiglas za nú.